gariin kuun garii baate haretia rale fudedi koi bitedii.garin kuun ingin isaa ingin original kabaa, tyrii isaanen shanii gariin kuun garii oll ijemuu muda haraa barean sii goo sii karkaraakoyii garii kan bitedii batee haretia naam kuliin garii kaan feda.